Juma kuni judayam manga yoqadi samaradorligim judayam yuqori darajada bo'ladi va ish boshlashim va tugatishim judayam oson kechadi kayfiyatim zo'r bo'ladi kuniga rejalarim ham oson yakunlanadi.